جهاز الكمبيوتر بتكون من مكونات رئيسية زي الشاشة وزي لوحة المفاتيح والماوس وبرضه بيتكون من الكيسة وهي نظام التشغيل. طبعا بيتم توصيل المكونات ببعض من خلال كابلات وبعدين يتم توصيلها بالطاقة الكهربائية. لحد ما يتم تشغيلها. وباستخدم الكيبورد عشان يتم تشغليهي، وباستخدم الماوس عشان انحدد العنصر او البند اللي عاوزينه ونضغط عليه من خلال كليك يمين او كليم شمال.